Fomba fiasana stylo. Stylo fitaovagna indesigna manoratra. Izy io raha lavalava. Agnatin'io raha lavalava io misy ranon-draha bleu na mahinty na mena, arakaraka couleurnazy. Izy amin'izay miroro agnatina raha boribory izay. Izy koafa miroro agnatin-draha boribory igny mihodigna raha io sady feno ranon-draha io, lasa manoratra amin'izay izy kafa ampiasaigna amin'ny taratasy.